Tailandy ndreky zen̈y nahazo izy bôka aminy Nisy an̈y mbôla nametraky ny aindepandansy ndreô izy nandritriny fôtôna lavalava. Fa izy de anisany reô firenena raiky tamy azi side esta <hesitation> tsary mbôla nikôna. Zen̈y izy nandritry ny fitondrasana eropeana.